So tawi mbeɗa yiɗi ñootde wokkoode e wutte, mi ƴeewan kaarawol nanndungol e wokkoonde nde, mi wurta. Ni woni mi hippa wutte oo. Mi soorna, mi soorta haa tiiɗa. So tiiɗi, mi itta kaarawol ngol. Mi taña.